தொழில்நுட்பத்திலிருந்து துண்டிக்கப்படுவது ஒரு தண்டனையாக இருக்கக்கூடாது, மாறாக, டிஜிட்டல் மற்றும் "உண்மையான" உலகத்திற்கு இடையே ஆரோக்கியமான சமநிலையை அடைய உதவுகிறது, இது உங்கள் மனஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு நன்மை அளிக்கிறது, அதே நேரத்தில் உறவுகளை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் உங்களை மீண்டும் கண்டுபிடிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் "இருப்பதில்" மகிழ்ச்சி.